डायनासोर री बारा मई पुछ्यो है मई दख्योदा तू कदा ही को पर हूंयो है। क्यूंकि बी आड़ा हाऊ हुंवता की डर्र जावता लोग हउव मतलब आड़ा जणवर जिणा लोग देखता ही डर्र जावता। ताबरा ना बिनू डर्र बतावता डायनोसोर घणा समय पहले ही धरती माता पाटो जावतो हो। और बू जणवर इततो खतरनाक होवतो की बू किन्ना ही नी गिणतो। बू मिंका ना ताबरा ना पशु पश्यिया ना हंगा ना खा जावतो।